De recente <hesitation> appu biu s'Asinara. Logu de <hesitation> insomma, de sofferenza. Carcerisi e <hesitation> guerrasa, pestasa. Però logu bellu de biri, de <hesitation> de cultura, de. <hesitation> Du a cosasa meda de biri, mari bellu <hesitation> u bellu logu de biri, de visittai. Du conzillu a <hesitation> chi non d'a bidu ancora, de du castiai. Poi du a finzasa custasa centrusu inmui curanta tostobiusu, chi si ciappanta in logu e retti, pottanta gammusu. <hesitation> E quello è basta, m'è pracchiu là.